Ah se penso a-o mäcordì me vëgne in cheu a famiggia Addams, Mercoledì Addams a l'é a primma cösa ch'a me vëgne in cheu a pe atre cöse no saviæ, ah scì, l'atra cösa che de mäcordì dòppo pranso, de mäcordì depoidirnâ eh l'é serrou, l'ea serræ, ean serræ i negoçi de alimentari.